ஸ்கங்க்ஸ் தற்காப்புக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் சக்திவாய்ந்த. துர்நாற்றம் வீசும் ஸ்ப்ரேக்கு புகழ் பெற்றவை. முள்ளம்பன்றிகள் அச்சுறுத்தும் போது ​​ அவை அவற்றின் குத சுரப்பிகளில் இருந்து வலுவான. கடுமையான வாசனையை வெளியிடுகின்றன. துர்நாற்றம் வீசும் பேட்ஜர்கள் ஸ்கங்க்களைப் போலவே. இந்த பேட்ஜர்கள் வேட்டையாடுபவர்களைத். தடுக்க துர்நாற்றம் வீசும் சுரப்பை வெளியிடுகின்றன. பாம்பார்டியர் வண்டுகள் இந்த வண்டுகள். கொதிக்கும் கந்தகத்தைப் போன்ற ஒரு சூடான. காஸ்டிக் ஸ்ப்ரேயை வெளியிடும். ஹாட்ஸின் அமேசான் மழைக்காடுகளில் காணப்படும் ஒரு. பறவை அதன் வலுவான உரம் போன்ற வாசனைக்கு பெயர் பெற்றது. கோடிட்ட துருவங்கள் இந்த ஆப்பிரிக்க. பாலூட்டிகள் வலுவான விரும்பத்தகாத வாசனையைக். கொண்டுள்ளன பெரும்பாலும் அழுகிய. முட்டைகளுடன் ஒப்பிடும்போது. ஆப்பிரிக்க தூண்டப்பட்ட ஆமைகள் இந்த. ஆமைகளின் சில இனங்கள் அச்சுறுத்தும் போது. அல்லது இனச்சேர்க்கையின் போது வலுவான. கஸ்தூரி வாசனையை வெளியிடும்.